حافلة ta عربية elim ten ken ademri nan nae ken orenga kalen genani, diegda kir sokeje elin ken ademri nan nae <hesitation> حركة ken orenga kalenga eli. حافلة ذات اشكال كل زمن gair dak شكل tan gairdak.